Okay na komana na rakerake, rakaha nom a, baitono sue va vaan, na toro baitono sue repaa, nao vavoi tea maa voora nao- nao va <hesitation> voora. Me pa sue venei, "obata ean toro nam nare paa nao". Mepa nao, mepa kuu voo teo kara tete vaii so saka antee na rara tea gono beara tei batara- tei batara vaan eara paa nao nao nao mepa sue venei, "eh ena nagunagu vai tea tei, na toro voos, a voos no na pa nao vaha nao inu." No vai no inu mepa sue venei "na toro voos vo inu, e tanate nana, e subuava", me pa sue venei, "para nate nana, tei nana na pasi voos u." Mepa nao, me nao me nao me nao me nao me nao me nao, mepa <hesitation> e subuava pa sue venei, "na toro voos, na toro voos vo vaan nare no rake ta tabaan ta mataa to vatokutoku ni na, naa toro voos." Bara me subuava pa sue, "na toro voos," na merau me pau nao Nao nao nao nao nao nao nao nao, eh sumeke he sue pete "eh nagunagu vai" mepa sue venei, "bara na mataa nana ean toro voos." Mepa nao, me nao me nao me sumeke pa sue, "ean toro voos". Me pa noa noa noa noa noa noa noa noa noa noa noa noa, me sumeke pa suee, "eh ena nagunagu vai ean toro baitono suee bata." Me pa sue venei, "bara na mata nana ena toro baitono sue na re paa paku vamata." Mepa sue ven "bara na mata nana na toro nao." Mepa nao nao nao nao nao nao nao, eh subuava he sue "eh ena nagunagu vai, eam toro nao." Me sumeka pa sue venei "haiki toro nao." Merau e sumeke he sue nagunagu koa tea sue mepaa sue ki bene subuava "bara eam toro tei na paa nao." Me paa gono bona o vuhun mepa nao ae o rapi teve na pa nao- me pa nao nao nao nao nao nao nao. E <hesitation> sumuke he pa sue venei "ean toro nao a bara <hesitation> ean toro nao. E subuava he pa sue vaha venei "haiki eara buaku toro nao." E sumeke he nao koa me paa heve, mepa sue vaha ki bene subuava "ean toro tei ean na va nagu sue vira nom." Bara e sumuke he sue, "noma pete eara pa nao - eara buaka re nao." E subuava he "bara na mataa nana, na pasi gono ve o hoi tena ean he o rapi tean o vuhuun tean eara pa nao." Moeri pa nao nao nao nao nao nao nao nao nao. E sumeke he sue vai "eh na nagunagu vai" e subuava he sue pete "na pete na nagunagu nom, eam toro pita vasisio bata. Me sumeke pa sue venei, "ahaiki eam toro nao." E sumeke pa tabin vaha tena me paa sue venei "ean he meha, ean to nao pete ge ahiki?" E subuava he "ama kaen hivi tabae rau ean toro noma koa eara pa nao." E subuava he sue "bara na mataa nana eara vakavara re nao." Me sumeke pa sue <hesitation> e subuava pa sue "bara na mataa nana are nao." Menam pa pita- menam pita pita pita pita pita nao, suguna vai tea meha vaan. Me sumeke pa sue "eara toro nun roho a suvin arepa vatataonun ama mihu aba arapa sue vatar kiriori." Me subuava pa sue "na mataa nana ean toro nao ean toro no sue kie, e sumeke varau. Me sumeke pa nao me pa no sue ki bene e meha kaan sumeke "ean toro nau nun a suvin eam repa noma, nun a suvin a tavaan re vata taonim ma ore noma." Bara e subuava he sue "ahaiki eam toro nun vakahu- nun vakahu bata". Okay e sumeke he sue ki bene ama kaen sumeke mepa sue venei "bara eara toro baitono sue teama kaen taem va ei, taem vai sa mataa hoana, eara toro paku bata maa teitei teara re tei va mata bata, ama taem sama taem vamata haana, eam toro tei tei va mataa bata, na mata nana?" Meori pa sue, "na antee nana na mata nana." Bara pa nao, menam pa taneo vahabana ma pitapita tenam, pita nao, pita pita pita pita pita pita pita nao, meha vaan bana. Me pa sue bana venei "ean toro uun bana a suvin eori re noma. Bara me pa nao nao nao nao nao, me paa sue bana "bara uun bana, meori nun". Me pa sue kana "ean toro moroko vaaru." Me subuava pa sue venei "bara ean toro moroko vaaru nom." Me subuava pa sue venei "bara ean toro moroko vaaru nao. E sumeke he "bara kaan sumeke ean toro nun maa suvin eara pa hio, vatataonim maa arapa hio. Meori pa vatataonim bana maa, me na pa moroko, moroko suku bono ma teitei teara "eam toro tei vamataa bata, na mataa nana? Meori na sue, "a na mataa nana, vamataa bata ma si kiu teara." Meori pa pita pita pita, nam pa pita bana. Menam pa pita nao nao nao nao nao, meha vaan bana menam pa tei venei tei suku bono o kasuana, mepa- mepa sue kiri bari, "ean toro baitono sue bata beam tei bata nom vaan. Ean toro goe ta paku bata a taba vai re sa totobin hana, ean toro paku vamataa a taba ii a totobin rakaha koa na mataa nanaa?" Meori pa sue, "a na mataa nana."